إذا كان عندي ثلاث ساعات فاضيه ف اليوم بعتقد إني بخصص وقت للقراءة ، خصص وقت للقراءة الكتب التاريخية و قراءة الكتب في مجالي بخصص وقت لي ممارسة شوي رياضه ، كمان ممكن إني استغل هالوقت في القضاء مع قضاء بعض الوقت مع عيلتي والأهل و نسولف شوي.